ס'דארף זיין א פרייהייט פון רעדן וואס מ'וויל. אבער מ'קען נישט רעדן פונקטליך און אלעס וואס מ'וויל. צום ביישפיל נישט שיינע זאכן, אדער <hesitation> לשון הרע, אדער שלעכטע זאכן אויף מענטשן. מ'קען רעדן וואס מ'וויל, אבער מ'דארף וויסן וואס, און ווען, ווי, צו רעדן.